Jokkondir toothbrush ngam sabu, miɗo waawi njiddude paste walla tooth paste. Njidi pastin e toothbrush ngal, hokkondir ñaawoore ngal ko joom. Waawataa njiddaade ndaarayde, njillataa daɗɗi sabu ñaawoore ngal heɓa njiddaade. Miɗo waawaa njiddaade be nder hawrde ngal ko njillataa moƴƴaare. Njiddere, hokka toothpaste he hawrde ngal sabu njiddaade baɗi ngal.